إي طبعًا، ال- التعليم مهم جدا للمجتمع لأنه يساعد على تطوير الأفراد، ويعزز من مستوى الحياة. المجتمع اللي يتعلم بشكل جيد يكون عنده فرص أكبر للتطور والنمو. وهذا شيء مهم وظروري جدا المفروض الواحد يت-.